الشؤال الي نعطيهم لهاد الشخص الحاب نعرف عليه اكتر شيء الي هو وين راك حاب تكون في حياتك وشنو هي اسوء حاجة درتها